Дар Перу обу ҳаво гуногун аст, зеро кишвар соҳили уқёнус ва кӯҳҳои Андо дорад. Дар минтақаҳои соҳилӣ, мисли Лима, иқлим нисбатан хушк ва мулоим аст, тобистон гарм ва зимистон нисбатан хунук ва намнок. Дар минтақаҳои кӯҳӣ ҳаво сардтар ва боронӣ аст, махсусан дар фасли борон, ки аз ноябр то апрел давом мекунад.